Dabbaaj njahayɗi to ndiyam kannjum woni, water striders, funs sketers, geese jaalooje eh je yeeso e ko nandi e non, ɗi dabbaaji ɗi mi limti e ɗi naftira e surface tension e, e e tagdi koyɗe maaji ndi Allah waɗani-ɗi e ko nanndi e non. Ɗi ngaɗa ka yaaɓuki e ɗi njaha dow ndiyam ɗi njanaayi.